والله إذا كان الاختيار بين إني أرجع مائتي عام أو أتجدم مائتي عام في المستجبل، أفضل إني أروح للمستجبل، أحب أكتشف كيف بتكون الحياة بعد هالمئات من السنين، أعيد أريد أشوف التطورات في التكنولوجيا، وكيف بتتغير المجتمعات وأفكار جديدة ممكن تظهر، تخيلي كيف بيكون شكل العالم؟ هل بتكون هناك سيارات طايرة وتكنولوجيا متجدمة في الحياة اليومية؟